Niyó ta kuchonri kidi, kidi ña kana ña koa barro jan, ta daxhichí ta kuchon na ña koa ña chó nruchí, aña chó nraku ta chín kuchontan'naña ña ho o on. ta ku casuela jan ta kuchon'naña na koa tiyá y hon. ta yo ta kichon'na nrakuna, ña kona molino tá kuchon ná tu ho o on. olla hay <hesitation> olla na lata kan'nri ña ngu lata kan'nri chianjan tá, ñajan kuchonna ta ho kuchongana ho o on. kuchonganri ho o on. na ku barro jan.